اوړه ډېر ډولونه لري، لکه غنمو اوړه، د وریجو اوړه، دنخودو اوړه. د غنمو اوړه اکثره د ډوډی، کلچو او کیکو لپاره کارول کېږي. د وریجو اوړه دکلچو دپاره کریږی د بادامو اوړه اکثره د خوږو یا ډایټي خوړو لپاره استعمالوی هر اوړه خپل خوند او استعمال لري، نو د داړتیا سره سم انتخابېږي.